אִנַא קִנְפַכְּר נִقְרָא קִתָּאב מְזְיָאן, עַלַאש? חִית אִל-קִתָּאב קִתְּעַטִּי חֻרִיָּה נִתְחַ'יֵּל אִשְשַחְסִיָּאת וְאִל-אַמָאקְן כִּיף מָא בְגִית, וְיְדְכְּלִינִי פִיוּחְד עָלַם חַ'اصּ בִיָא. אִל-מַכְתְּבַּה קִתְּמַכְּנִי נִתְעַמַּק פִי אִל-אַפְקָאר וְאִל-מַשְשָאִר בְּטַרִיקָה מַיְמְכִּנְש אִל-פִילְם יְקַדְּמְהָ לִיָא, וְקִנְחַס בִּלִי קִנְסְתָאפֵד כְתַּר, וְקִנְמִי אִל-פִקְר דִיַּלִי.